أصوات بكاء الأطفال بتصعب علي النوم بشكل كبير، أحيانا أسمع بكاء من الجيران وهذا يسبب لي توتر، كنت أتمنى يكون في هدوء في الليل عشان أجدر أنام بعمج، كمان الأصوات العالية في الليل مثل التلفزيون أو الحفلات تخلي نومي متجطع ومانه مريح.